كنت محظوظ جداً إن أنا اشتغلت مع ناس ك <hesitation> يعني ساعدوني إن أنا أتعلم في بداية ال- <hesitation> الكارير بتاعي، وده خلاني إن أنا أكبر بشكل أسرع بكتير، وأقدر إن أنا أوصل لأهدافي وأحقق نتايج أح-.